Kalo sisir kite nyisir, kite kan mao nyisir mao ngerapihin rambut nih rambut kite acak- acakan kayak nih banget, kite pelan pelan sisirin dikit dikit, kalo kite sisirin kasar begitu rontok rambut kite banyak banget. jadi pelan pelan dikit dikit kite sisir rambut kite, pelan pelan pelan <hesitation> nah udah nih. lama lama kan rapih tuh rambut kite lurus deh tuh rambut kite, nah kite rapihin kalo rambut kalo panjang rambut kite udah engga enak dikite rambutu kite panjang kite potong aje kadang kadang, suruh temen kite dah tuh potong rambut, kalo temen kite kan istilah kasar gratis kagak bayar. minta minta tolong ame temen potong rambut, nah kalo ini kite kadang kadang malu juga ame <hesitation> temen kite, uban kite udah banyak kadang kadang dicabutin, jangan dicabutin uban kite banyak emang semuanye uban kalo loe cabutin botak rambut gue.